شو اسمعني, باش تتعلم لغا جديدا, لازمك تتعلما عالقواعد هاي, تبدا من لول, من الحاجات الباز- البازيك, كيفا حاول انك تعمل هكا حتى دورا تدريبيا, وبعد الراهو بالبخاتي, تخاطر الدورا التدريبيا, متعممل حد شين بالممارسات, تسمع أغاني, تتفرج على افلام, تلوج على عباد يحكيوا اللغة هاكي, أسرع أسرع لتحكيها.